شوفوا يا جماعة إذا تبون تعرفون كيف تصورون صورة كويسة أول شي الإظاءة في المكان لازم تكون واظحة عشان تطلع الصورة حلوة، ثاني شي الكاميرا حقة التصوير تكون نظيفة ويكون نوعها نظيف وعالي الجودة عشان تطلع الصور واظحة وحلوة، وثالث شي وأهم شي اهتمام الشخص في مظهره وفي شكله العام عشان تطلع الصورة معاه حلوة.